Kuklaisil om pesäh sääne koloonia, et näil ommaq munaluujaq, sis ommaq munadõ iist hoolitsõjaq ja sis ommaq tüütäjäq, kiä ehitäseq pessä ja kogosõq süüki.